Raho koa sendra raha karanjegny antsoviko moramora lay servera nagnatitra raha i aminahy e zaho kony nikomandy lasopy legim e avake mizaha raha tokony hanogny ananjy aherigny sa soloanareo sa karakory arakaraka raha ifandaminanay eo